أفضل أكون موسيقار عظيم على إني أكون رسام عظيم، لاني ما أحب الرسم، وأحب الموسيقى الهادية، ما أدري أحس الرسامين عجولهم فاضية، ش اسويلهم، الموسيقى زينة.